Iin njan ga kuan kuu njakuu kaó yatukan nje njinda naxa'a nani njanka ko'o ina iin lapicero yuachi njanio yuan kanteó to'o inuu tutu teo, iin xiviyo teo iin naiin naxneo yuu nuu tutu ho'o ajan nuku iin njá njakayo tutu yuu ka niño nja ya'a kuu ujun lapicero yua xa'a va tunyochi yuukan iño xatuu tuu tundó.